هل تفضل الاحتفاظ باسمك الأول الحالي أم تغييره؟ ولماذا؟ بفضل أحتفظ باسمي الأول الحالي اسمي هو جزء من هويتي، وبحس إنّه يحمل معي تاريخي وأصلي، ويذكرني بالمواقف والناس اللي مروا في حياتي حتى لو تغيرت الظروف أو المكان، يبقى اسمي الأول هو جزء مني، وما له بديل